أني كرة السلة بصراحة عمري ما عرفت أتحكم بالكرة كيما يلزم، ونخسر التركيز بسهولة أو مرات <hesitation> هي تدي حد طويل باش يعرف يجيبها حلو، و <hesitation> عندي برضو تنس، التنس هادي ما نعرفش نلعبها ما جربتش نلعبها، بس انا عارفة روحي ما عرفتش نلعبها.